Nikyomughasu munene erihulhikirira okwa makuru, <hesitation> erilhaba okwa sya radio shethu nokwa se- nokwa sha screen shaba esya basungu esyo <hesitation> amakuru akathuwathikaya omwa binu; akalheka ithwaminya ebikaghenda omwa kihugho nga binu; erilhaba omwa sha politic ithwaminya ebya sha politic ebikaghenda embere, ithwaminya okwa malhwere awa masa kandi ngathutholhere ithwayitheya thuthi ithwaminya obuholho ngabune omwa kipindi kyethu, bukalheka ithwaminya obo okwa bindu byesyanyuhi ithwaminya ekihugho kyethu nga kyamahikahi <hesitation> neryu ibwa amakuru aya anawithe ebyaghu bitsibu <hesitation> aka- aka- akalheka a- ama- amakuru amahikira okwa mundu ngabalhwere be pressure. Akowa omundu ambu omundu amakwa neryo naghu naghu ghukabana iniabitikolhaki inabiriwa ahisi ahabwe pressure, amakuru aya akanabya makuru awa mabehi inialheka erina lhyo mundu eryatsanda omwa bandu <hesitation> neryu kandi amakuru aya akakakiraya bughabe bwa bandu ngabimbi aba kutse abandu abasibwe kustsibukutsibu ghukabana abandu ibabirilhetha ebindu ebyosi ebibahambireku ebyo omwa makuru neryu abandu abosi ibaminya neryu omundu inabya isawithe nge kindu ekyangathasabisa <hesitation> so ebyangalhengekanaya byebu.